Rice into an anekogigui ama urei ta toi saucepan gere kotogim toi taa pogotoi pogino egu toi akuee mureogim. Aku ee toi meneogino iko rice lege into mem meruogiguine abuu ia itupaa toi ee geisige patagugu nagai nno ako taa pogotoi pogino ragaino ako taa toi ako rice nke meru rogui. Roguga egu toi reguoto pogigu kiraui. Iko rice regere into an anekogiguine nagui mm nomu ropa tutu rakegere an anikogigui nomu moo kugipoi popimoan arukogigui. Arukogimo kune min koi pogigui. Kuru min koi pogimo an arukogigui egu nno taim noro ragai ee koinunu ee koro moo nke ekono mo nke ikoo toi rogogimo egu aike komparo koinuruee aike popoipiro porukaro egu anikogim. Inoko tee toi kuru min koi pogigu mau mani. Aponk. Ikogo terkomm nno tai rioroo nagai egere ogo nagai mumuing ogo etogigui. Okegere nagail egere ogo pisi nnotai noro ragui ioruno ee. Saucepan ama tounoke reguogo nagai musigee, iko gere pisi ragai nkiro nagai tuu kotoi teiko mmm iko rice nerege an arukogimoi. Iko noke touno mani arukogigu toi tun pogu lesii, mai tuu ama ekenua etoi peguu taa pogu lagui. Tee maumani meruegu iko rice tee maumani kakre kasi regui, arukiro oipegui. Egu ko arose rice intoko anekiro oipegui. Nne iko rice tuu gere arugasi touno ama isomugui, mani regere touno mani oipasi tontokokui, rege apogigui iko rice kuru minkopogino ropa rice nakego maumani oipegu, iko tuge touno mani oipegui mani iko rice rice reregere toe iko noke koi numgere an arukogiguine. Egu noke iko sauspan gere an amkogiguine, egu nokee nagai pisi gere, egu iko anikogiguine ragai togeugu touno omitogino ragai regere nagai upa piripogino toi nagai raka patopogiguine routo gigue. Intoko loutogino ogo egu oipogigui.